Ngam toma indonesia ne ena dofu, gatebe ngom toma tidore re sema kohu gohu, ngula ngula, bira kuraci, se nasi jaha, daba hula, hula keta, waji, apang, mam gosi, se nyao fufu, rasi garam pati, nyao beke, sedaba dabu dabu nyiha.